بہٕ کَرٕ دوستن ہٕنٛدس أکِس گروپس مُتعلِق اکھ زبردست دٔلیٖل شیئر، یِمو دلیری سۭتۍ ہمیشہٕ خٲطرٕ کُنی روزنہٕ خٲطرٕ اکھ مُحادٕ کوٚر۔ وۄنٛہِ گوٚو، یِمو منٛزٕ أکِس گوٚو محبَت تہٕ کوٚرُن خانٛدر۔ امہِ غٲر متوقع موڑ سۭتۍ گوٚو تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن دوستن منٛز شرارت پٲدٕ، یِمَن دھوکہ دِنہٕ آمُت محسوٗس کوٚر تہٕ یہِ مانان اوس زِ وعدٕ چھِ پھُٹراونہٕ